Kujeeji ɓurɗi fu gulle, Golden Eaglet, Damisaru, Antelope, kanji fu ɓuri gulle, Sai fi ɗum doggata, kanji woni Konkuruwa, Snails,